Weukolia nche badilika kwasabau kiki wekolia nying ngile mesakwa hindo kile shandu kile na kula kile muumiza mndolia mmelolia usho sha mkili muume saingili mekihichia labda ngemshauri mkienda lamndoki kutile weshumia artana umanye tobo maisha vo, uwe kila ukaindi kavo yende horta kaerka ngakia enda mbongwa ha cha kwanza waamini kwamba mungu ali mbere yafo nau manye kwete hifa ukamemanya kwete hifa mmbasi kwa chocho ndokija yakini mmninga che mmnimga mtwe kesweto kwa motu tushamba mta mninga mboronuku kwatua shumja uka- ukava utwe kaenda utwa ukundi nde undeweyu <hesitation> ukindocha kive kutwa kwa fefe ulekta kanefe wa maana na venguya lole vashi kwete vo, kwete chauya valomo motu wale titashiri mvave vave tuma vanda ni kamba mba fulani lakini mwishoni kula mlula maule wa kwete kasi fo lakini vana waele tumia yeishi kwamba tukaenda kika baadae ktaneva mbiao mana motuwa baki hunumbe vata nuktembia wasama sanga mrisa mosi tamle mhh nyato na hato ukamia mndu shasosos nyetamia she fikiria longo lindoki mvikale shindo shavo teyari ummembadlisha neva na mawazu wenge ehh, mgoshi shiitika nyeshitika ndwate shiitika kanye kashandwa lali <hesitation> naweza kwa sabau kindokim mwana ete ndoto uya kwale wonika nayo <noise> kaindika ndo kija ale akilo liavevo kakuyeve mama hokia kiri kilazima ning twendeke fo kambesa utwendeke kushoo uuchate huliamba watweteke kwa chocho kwete mndo lolia hali motoshunwa kamanya lazima ineninga niva raisi baade au ninge niva mki baadae na yoyo mnaya futa vo yevangia kwendo tusa kumuni kwa chocho ndosha mva ndoto za mwaana simekubalika ehh kwa lolia mwana ulaik ameri pata ngasiya mho ndushambwa ehh mwana swalevava tangua alemta ehh, shandua kilio yekshelia kidoko kambayo ininga kola besa lela lasma nge ngifungue duka na mwana ola kilia mi kutweive kwa chocho ifuta rikarara iswa mhh niyoyo iya kumum iyo iyakum mbele mnyandisha ndoto sharue shotia ndoka mangotia ndo fulani ichocho <noise> mwana saliwa meiyotia kashakwamba ini ngeni manya iva kute eungeshwa ngimiva rubani na nye marubani ndongole mhh akienda shule yani akili njoosepio fo shule ni ye- ye- yeivi tamani ngiso maimwae farani neva rubani tayari wemanya newalo ruka besa vo vewalo lolimsaeta ba vemninga mto kaharibika lakini mnduai vivyo use weshilima